Nga dee kii comme ça ya ngee nekk ci tëyu bi néeg. Lëngéen yooyu dañ ko dee ràbbee kii defaree néegam bi. Léegi fim nekk nii néegi jargoñ la waaw. Jargoñ moom mbaal yooyu, buum yooyu ñuy ràbbee néegam si yaramam bi la dee génnee. Tay yeneen buum boobu noonu feek jeexul si yaramam bi du dee. Ñaar sa tegu sa, rab bu fa duggu, boobu la dee dundee, mu ràbb mu kii ko. Moom la dee dundee si biiram bi.